Tegna misaotra anà ngiahy teo ai, izy koa tsy teo edy anà tena efa tsy haiko hoe ino raha vitako, sady problème mana an-dregny mihitsy ilako namagna, natsôntsoko azy ngiahy anà teo kôa tsy zany, ehe, fa tsy haiko raha nataoko ai.